Pos creu que sí es possibli. Enque es verdá que es importanti el tenel ojetivus en esta vida o qu'ain cosas que te cumpri de hazel o tenel, i que tienis que dil a concedé-las. No creu que la tu dicha penda namás d'ellu. Pa muchas pressonas el vivil una vida satisfatoria puei sel el desfrutal de ca momentinu, de cautival avenencias prohundas i que durin, i d'atopal proponimientu eno corrienti... Amás, alas vezis los sueñus van a mual col tiempu i dimus a vel que essas cosas ya no sonin tan emportantis, un ponel.